في ذات ليلى بينما كان الموسيقار يسر في طريقه سمع لحنًا غامضًا يأتي من أعماق الغابة قرر تتبع الصوت رغم قلقه وجد نفسه في مكان مظلم مليئ بالأشجار كلما أقترب كان اللحن يزيد وضوع وعندما وصل إلى مصدره <hesitation> تحرك الرياح بشكل غريب